Loi xnaꞌ diikaꞌ be chu rroo rgun rroo rroo na si llin neka rrun rroot la <hesitation> sunke klimonada lo templado nadika regular to rrun nol de regular to rrunno dee ke no rrun si ka rrulan kwin roo roo di di bu rro di di lawa ston killi wilei por regular naꞌ tu rruntan de tu lu tu no lei kree kanika klin mate llichit belad maxte lado.